මම පාසල් යනවිට මම අරන් යන්නේ <hesitation> මගේ පොත් බෑග් එක <hesitation> මගේ <hesitation> වතුර බෝතලේ. ඒත් එක්කම මගේ <hesitation> දිවා ආහාරය <hesitation> එතකොට <hesitation> මගේ <hesitation> කවකටු පෙට්ටිය. මගේ <hesitation> පෑන් ටික <hesitation> පැන්සල් ටික <hesitation> මකන කෑල්ල <hesitation> ඒ <hesitation> ඒත් එක්ක <hesitation> මගේ අවශ්‍ය කරන <hesitation> අච්චු පොත් ටික. සහ <hesitation> මම <hesitation> එදා දවසේ <hesitation> විෂයන්වල <hesitation> මගේ අනෙකුත් <hesitation> ලිවීම් කටයුතු සඳහා ඇති <hesitation> පොත් ටික. ඒවා තමයි මම <hesitation> මගේ පාසල් <hesitation> ගමනට මාත් එක්ක <hesitation> අරගෙන යන්නේ. එත් එක්කම <hesitation> මම යන්න එන්න අවශ්‍ය කරන <hesitation> මුදල් කිහිපයකුත් <hesitation> සුළු ප්රමාණයකුත් <hesitation> අරගෙන යනවා.